الحاجة الوحيدة اللي بغيت نبدل فالماضي ديالي هو التعرف على بعض الاشخاص كنت كنتمنى منعرفهومش لوكان ارجع بيا الزمان اللوار مغديش نتعرف عليهم نهائيا و مغاديش نعاني معاهم معانات كبيرة